<noise> बांग्लादेश रो संस्कृति घणो <hesitation> रंगीन अने समृद्ध छे जिको बंगाली परंपरावां सै गहरी जुड़ेलो छे। भाषा, साहित्य अने संगीत इहाँ <hesitation> री पहचान छे, जिमें रविंद्रनाथ टैगोर अने काजी नजरुल इस्लाम रो योगदान खास छे। पारंपरिक लोक <hesitation> नृत्य, जैसे बाऊल अने जात्रा, घणो प्रसिद्ध छे।